Aloa se sa za, se un o sa za donde deve anâ, in che albergo o deve anâ, o va in sce l'applicaçion e o çerca unna stançia e a çerne e dapeu se sciaccan i pommelli giusti e se manda a capara.